Mi prefesio o cado, se o pòsto o l'é vixin a-o ma perche comonque a sensaçion de fa o bagno in mâ a l'é unna de cöse ciù belle do mondo, o freido in cangio l'é vea che ti te peu crovî, però insomma à mi no me piaxe, limitativo o l'é.